يعني بطابع الحال أنا شخص كلش كلش احب الرياضيات يعني الرياضيات عندي فدشي احبو كلش فدشي بدون ما ادرس اتقبلو اشون ما كان أي شي رياضيات احبو رياضيات ممكن عربي كذلك بس رياضيات كلش احبه يعني فد عمليات حسابية فد اسئلة كنتو اتونس عليها